Yah, <hesitation> zava-dehibe amin'ny tanora le mianatra satrià akeny no ahitanao hoe karakory fi-famaritanao fiaignanao avy ah, de akeny amin'ny oniversite koa mahafantatra hoe <noise> ty le tiako atao de igny no ataoko.